Kôfa mieritreritry isa dimy izen̈y ze zaho. Raha navy anaty fijerinakà direkty <hesitation> atsasaky ny tan̈anantsika folo ty zey zay ze raha anaty jerinakà kôfa mandin̈iky isa dimy.